<hesitation> noy ngaɗaata tawe taccel maɗa ngel desuɗa boye e resi bisaki. Bawo a nokki ko ngiɗɗa on a nyami ko hoddi on, a yiɗa bisago. A wawi beynugo resa, a wawi wayningo resa a wawi du, wuy nange gen na bowni nange gen a wawi lilogo ɗun e nawe. Ɗun ɗo ɗun fu e gollirina noy watta ko tawe taccel e boyi ko resi ɗum bisaki.